Here we get some animal that we call them ley water bird we get like sea monkey and then we have the sea duck